эф эм де таңғы шоу
достар таңғы шоуды жалғастырамыз
және де айзат қазір біз құттықтаймыз айдарын жасап жіберсек тамаша болады
құттықтаймыз
бүгін нұрбек бір керемет көңіл күймен оянған екен мхм
таң атпай бәрін құттықтағысы келіп жұмысқа келген
сондықтан бүгін таңғы шоуда екі рет екі жанның туған күнімен құттықтайын деп жатырмыз
енді бағана нөмірін терген болатынбыз есімі кім
дүйсенбай атамыз ғой деймін ия дүйсенбай атамызға хабарласып жатырмыз достар қазір
ол кісі бүгін жетпіс ііі екіге толады жетпіс екі жасқа толып жатыр екен
тұтқаны көтеріп ііі жауап берсе өте тамаша болар еді
қоңырау кетпей жатыр
алло жоқ
сіз терген нөмір жойылған деп жатқаны несі тағы бір хабарласып көрейін ия
өзің біл телефон өзіңде ғой
жарайды нұрбек қалжың
көрші енді өзің тағы да
ер кезегі төртке дейін деп төрт рет хабарласайық жақсы
екінші рет хабарласып жатырмыз достар дүйсенбай атамыздың нөмірі жойылған деп жатыр бірақ гаухартас айдарқұл тапсырыс берген
ыыы жаңа нөмірін қайтадан жазып жіберген болатын
енді сол нөмірге ііі қайта жолданған нөмірге біз де хабарласып жатырмыз
егер қазір жауап бермесе онда өкінішке орай бүгін екінші құттықтаймыз айдарын жасай алмаймыз мхм
көрейік енді тағы міне кетті қоңырау мхм
алло алло а саламатсыздар амансыз ба қалыңыз қалай
дүйсебай көкем бар ма
бар бар а тұтқаны бересіз ба
қазір беремін қазір беремін
алло ассалаумағалейкум
қалыңыз қалай көке дүйсебай аға ма
дауысын шығаршы алло кім қазір
алло ия естіп тұрмын а қалыңыз қалай көке
жақсы кім балам бұл
ааа есімім нұрбек болады ыыы сізге бір мәселе бойынша хабарласып тұр ем
толық аты жөніңізді і білсем бола ма бір ііі мәселе бойынша хабарласып тұрмын
қаерден
ыыы не ғой конторадан ғой
қандай контора көлік бойынша көлік бойынша
сізге дұрыс па дұрыс емес па жаңағы толық аты жөніңізді айтып жіберсеңіз мен тексеріп алайын айдарқұлов
айдарқұлов дүйсебай дүйсенбай айдарқұлов дүйсенбай дұрыс дұрыс дұрыс
ыыы көке м көлік жайында хабарласып тұрмыз анау ыыы
ы сіздің атындағы көліктің налогы төленбеген екен біз сізге ыыы
ыыы фольксваген пассат нөл жиырма тоғыз деген
ааа фольксваген пассат
налогы төленбей қалған екен сол сіздің атыңызда әлі тұр егерде ііі жаңағы неғылатын болса
ы төленбейтін болса жаңағы неге береміз сотқа жібереміз
алло қандай көлік ол қай жылғы
ыыы нөл жиырма тоғыз дейсіз ба ия
фольксваген кім әкелген екен оны
кезінде жаңағы ыыы шет елден келген сіз машина алып келу ше ма едіңіз баяғыда жоқ
прибалтикадан машина әкелген екен кезінде
ыыы нөл жиырма тоғыз дейсіз ба
ия нөмірін енді ііі солай жазылған ол қазіргі нөмірі солай
бұрын нөмірі қандай болғанын білмеймін қандай еді ол машинаның нөмірі фольксваген
сосын көке сол машинаның ішінде бір мысық қалып кеткен екен жаңа прибалтикадан келген кезде
соны сіздер асырап алды деп ойлап едік сол мысықтың жаңағы ыыы баласын а алуымыз керек еді
а мен мен машина әкелген емеспін ғой
сіз прибалтикадан машина тасымап па едіңіз кезінде
нөл жиырма тоғыз фольксваген дейсіз ба ия
жоқ ондай машина әкелген емес па
неге алып келмедіңіз алып келдіңіз ғой
қаерден звонить етіп отыр мұны
біз не ғой конторадан ғой
қайсы контора страховка жасайтын контораның ар жағында тұратын
арманның несі бар ғой жаңағы қарыздарды қайтаратын
содан хабарласып тұрмыз жаңағы шымкентте ма ия ия ия
арман не ол арман
страховка ма страховой компания ма страховой компанияға тиісті жаңағы қарыздарды қайтаратын неміз ғой біз контормыз ғой
көке сомен мысық не болды бар ма жоқ па
жоқ мен общем мылтық деген нәрсені неғылған емеспін мен ондай бір менің атыма біреу әкелген болмаса мен оны білмеймін машине
сосын сіз шет елден машина тасып жүрген кезде жаңағы прибалтикада бір анжела деген і кісімен танысқан екенсіз ғой
жоқ ондай мен общий машина шет елден машина тасыған емеспін мен
жазылып тұр ғой көке қалай тасыған жоқпын деп айтып отырсыз енді мен ауадан алып отырған жоқпын ғой мәліметтерді
ааа ол е қашан келді сіздерге
бізге ііі екі мың он алтыдан бері тұр екен базада осы қарыз ішінде мысық кетіп қалған дейді
соны қайтарсыншы деп жатыр анжела
кімнен сұрайсыз оны көке сіздің аты жөніңіз тұр ғой мына жерде айдарқұл дүйсебай деп тұр ғой
мысық бар ма жоқ па айтыңызшы көке мысық бар ма өліп қалған жоқ па
бірақ інім тасыған сол әкелген болмаса
ініңіз тасып па еді ініңіз сіздің атыңызға құжаттарды рәсімдеген боп тұр ғой
ііі үйде мысық бар ма жоқ
қайда кетті ол мысық
мен мылтық білмеймін мен
жоқ мылтық емес мысық деймін мысық
мяу мяу дейтін мысық мысық мысық мышық мышық
ааа үйде мышық бар ма жоқ
қай жаққа жібердіңіздер оны
а білмеймін мен
көке ассалаумағалейкем
мәссаған көп көп мәссаған қатты кетіп қалдық қой деймін ия
өзің ғой кінәлі енді
кешірім өтінеміз тыңдап отырған тыңдармандарымыз болса енді көкемізге хабарласып енді кешірім сұраймыз
гаухартас айттым ғой сізге
бүгін туған күні ме екен ол кісінің бүгін туған күні ғой
хабарласып туған күнімен құттықтауымыз керек енді міндетті түрде
ойбой нұрбек сен де маған хабарласып өстіп айтсаң енді ой не істер едің сен
не істер дегенде тауып алатын тауып алатын едім мен
мені тауып алып атып кетер ме едің мылтықпен
ия жалғыз жортып жүрген кезде жаңағы
көкем не істеп атыр болды екен радио тыңдамайтын болып тұр ғой ол кісі
ия ол кісі енді шынымен де шошып кеткен сияқты
енді мен де мен де болсын қоркып кетер едім осылай маған хабарласып біраз жылдан кейін мысықты сұрап тұрса ол мысық деген
мысық емес ол кісі негізі басында мылтық деп естіп қалды білесің ба мылтық деп естіді ия ия содан кейін өзі
ия тыңдармандардан кешірім өтінеміз енді ыыы бізге телефон нөмірін берген кезде біз мұқият сұрағанбыз енді көкеміз әзіл қалжыңға қалай деп
ол кісімен ыыы мейлінше барынша ы қалжыңдаса берсеңдер болады деген еді енді
көкем таң ертеңмен көңіл күйі дұрыс болмай тұр ма екен
енді туған күнімен құттықтаймыз ыыы көкемізді денсаулығы мықты болсын
жаңағындай сөздерді енді адам болғаннан кейін айтады ғой енді
ыыы ер адам деген сондай болады достар енді ән тыңдап алайықшы мынаның бәрін бір миға қондырып алу керек болып тұр
беркут мұнайшы мынау түф қандай ә әзілің жарасса болды ма әзілің жарасса атаңмен ойна деуші еді иә
жарайды ештеңе етпес енді ән тыңдап алайық достар сосын таңғы шоуды әрі қарай жалғастырамыз мхм сіздер алыстамаңыздар эфирде таңғы шоу